Taban kab ika durki kabmonamier, <hesitation> khadargalag, salatagalag haja khafifka kabnami kosagalag, lakin arej diged kabtam ika <hesitation> ikatantamiya bazat awaka kabkani tabdanginami gitra toodo inenkarmido daimana haja khafifka kab <hesitation> bataties kak foron edija kapkan kosag ziet basiet trilogo ingir <hesitation> samir samirosa kabkan mufidagonganin sahadangon ashra eskindoto salatat digda kabi, wala kabaidira digita kabtam nurti ashramun wala sokarra, tahniyei sheeriyei, sokkarndafia digita kabtam ika farjakittamia.